Tuna no wajirri kuwa kak tuna no, wajurit kuwa jlawik sabu, jluwuk sebu no atumanko wa konu awa kuna kaji kin, awa ga mama ɗa, kakan na bee, kalan ye koro tina dakatiwa glura, kalawan bee dateen ya misi dendai ee tira, tiran sirin, tiran kwan, gaɗe kuma mesin nin har an dari ee tiran vaɗi, amma tina gu ma si tina tiran gaɗe, ka andai pum, tamka glara, to atum cunani koro wujireng ohh. tsaron, atu wujirik, tsaron yee, atu ka to duniya dukka, gu bato gaɓi pum, gurbi ye giviri, jappana, sai ma meiyak adatki mayimin aci kaga aci viri na ankalini haɗi ya, <hesitation> gaku, acakzayi kəkpiya, <hesitation> nanu. Wan, na nuwan, sai mayum, əkzai maduwa na inya s. <hesitation> inyaso ankali nyi da vadi, to mayin viriyee, kari kalam do ya maka, ya maka gi ja na mayum jawo lokacin bembe kapuwan, kari kalan na bee gibo, gibor ge bunu pum na, mayumak za na, aika maɗyawu ankalini tala, əskun ki pum, magumi wuninyi ja na aca ta kəm ya biri ci tam to atu aa atkwatki na bee, alkalin atkwatki na bee, to, atu no gwajlami na na wan, wa kargontu aɗatkuwa, karing əmduna koro pulacin yee əbruwa pum, a pata gu ruyi ye ai gu do ai, roo vayatki gari kamo ga bari dononyi gaskir wai ma ga ɗa ga rar ku, <hesitation> əmgudiya kwan, to əmduna pulacin yee əbzuwu pum, guruyi lokacu bee sau bembe awun ni bato kari kamong ni batau əekana, gi ji gipzadu na akarak cinin dakfina ɗangui, akcin guna, <hesitation> gi ji du te kəma yee əmdan dakti gi oh matakin na na bee, to gado duwo ni tunau no, titankwan gau no ati yau oo tsaron na bee, kalah yee na bee, to guru yi yee, tuna əmduna amin, amin, nin dihan, ja na kə pau siukafa, <hesitation> a wan yee dikkena awanye a jlamu ɗeyayya jlawo davayya na aminik ɗaha jawana da kwadigii, karew, to karen go no <hesitation> ɗanka, kəlupum, ee ɗanka kəlupum see sai na kaka da ɗarmiwa uzang kaka na da bariwa uzang feem bembe awaruma sarara, to